बाधाओं पर भीज़य खातिर आत्म अनुसासन। विक्सित करेला ज़रूरी होगईच्छे जैसे उचित। राजनिती आउ मानसिक्ता के माध्यम से प्राप्त। केल जा सकेच्छे इख्छा सक्ति विकर्षनों पर काबू। पाल जा सकेच्छे आउ ध्यान केंदरित रखल जा। सकेच्छे पीछे एक बल के रूप में कान करल जा। सकेच्छे ये एक मानस पेसी आउ समाज है जो। अभ्यास के साथ मजबुरी होगईच्छे आत्म अनुसासन। आउ उके बनाए रखे से महतोपूर्ण पहलू होगेच्छे। जेक सेगरा अच्छा से बनाल रखल जाईच्छे।